मेरि अपनी रेष्टुरेन्ट हुइती तओ मय मिसौला बनैतो फरा बनैतो कुथुवा बनैतो खुदिक रोटी बनैतो गेहुंक रोटी, चिला रोटी और पतौता, सिमहि, खजुरिया कुचला, कतरा, भरुवा भटा, भरुवा करेला ऐसि–ऐसि तमान चिझ बनैतो ।